Yia comida ya naa kuaa chi xiiya'ka kuya tia'a kuju tinana, ya kuiji a kuvi ku tua tinana kua'a, yia'a kua'a, yia'a kuiji ta ya kusiniyo ra yaka kua uvi kua chii tiku ya koyo mi xia'aka xii tinana'ka nu xiyo a tu kuvi xiata ta mii nuu ñu'uva xiajava ra kuvitu uvi saa xiyo, ta tan yaka ra ka kojo mi yia'aka tajao loo iixiva ra anu tiato vila, taxi kuxio xii miya tia'aka ra va'a tu xixia saa tu kotu ra vaatu xita ya molinu ta ye ta nuu na tachi ya lampa loo suva'ta tixia an ii inia na chikaoa mi ini tia'a kuju'ka kuxio ra ya vaa nunia xixia'ka yakuva saa ra, xiika ntifi chi tau suva ta nu ko'o kachioka un ta tixa kixia soko nunita kukuo ra mia kama chia ika ku ntifi xia sakanao nu xiyo ya ta yaka ii yataka suva ra xia chiña vaa xixitua saa, tukotu ra vaa tu ntifi aceite chinuo sarten ra, xia sisajao mi aceite'ka tantii tavi ntifi'va ya kuvi kua, tifi yaka saa kuiti kua tao a kuvitu kava nuoa na ntua taya kua'a sakua tu vaa tusa, su mi yaka chiñu ya vaa ra ta xiituku ya te'e kantu yii'ka tuku chi in kama loo tu chiñuaka xia vaa tikoa xii licuadora su. Yaka kua kama chiñuaka ya xina takaxio mii ntuchika ra tantii ya xia sixiatao ntuchika nuju xiyo ii xa na tuu kaa suva ntu kuaa xiji vaa na kayua ra yasi xixi ntea saa ra ta yakao ra koo tikoa licuadora xia cha chinuo tikui xii kisi loo, xia koo kisi miiya'ka chinuoa xii ya tikui na tasajara taxa xiara'ka xa kuni ya kuiso kasuvara ra xia tie tatisoo mi nte'eka ra kavaoya xii tusuu loo ka, tukuo kavaoa, kavaoa ra ña kasa unvaoa xii iixi xaaxá kixa uvana'ka ra ya, ya mii xiimi nia nu tikoo mi yia ya mi ntuchika ika chikao ña yia'a ya luku takuva i'i, i'i sei'a i'i cuatro ya'a luku tajao, xii miaka na ntikoa ra nu kuva kuxatu mi nte'eka ta taxa va'a ra kuvi tajao ya minu ntiuxia ra kuvi taja tuo ya yuva ya keje xii mi nte'e tan ya kuvi uvi saa mia'ka kuvi keje xia ra naa yasi kuxia yaka ku ya kama chiñua ra xia kuvitu kuxio vila vali xii nte'e chi vaa xixia saa.